Ave, juniu pos el mes tamién enllenu de celebramientus porque es el mes en el que tuvun nacencia los dos ijus míus. Daniel, el más grandii, el día ventiunu, i Miriam, la chica, el día ochu. Son eventus que celebramus dendi ai una tupa d'añus i asperamus poel siguil celebrandu unus poquinus más, que enque ya tenemus unus añus pos tapocu no tenemus priessa i estamus mu enterus.